han piɛsi ra wa'a ro be mu muwe wa'a we se matete mu puna o we vɛ ji a han piɛsi ra ni piɛsi ere wa a coulɛr ra ɲure ɲu mi mi muwa mu oro bɛ'a bebian mɛ se uwe a ba nucozo bɛ i wa'a mu mite abe han mazian nɛ we wa'a mu beso si han mazian so a benɛ han mazian so cohe to nu nɛ'i mina ami we benɛ bɛ se bandiyamu namara ma do'uwa a wa'a mi piɛsira tobuna bawe webun beso si yirawe a ba nicoza jire bɛ ci han we'anu na